Karazagna lôko amin'ny firenegnanà izy ka isagny edy mety agny ho agny amin'ny dimampolo sy efajato na dimanjato isa akagny.